الحدث الأخر في أخر- إللي صارلي في أخر مده. هو كيما ضرب الزلزال يعني في سوريا وتركيا وهذوك البلايس معناها أستنتجت منة أن الدنيا فانية واحد يعاود يراجع حساباته وهذا هو الشيء إللي معناته أتاثرت بيه لازم الواحد يراجع حساباته ويسعي في هذه الدنيا ويخلي كل شي علي ربنا معناه.